Aa sabula shah shah shah nina to sabula mindiga gwuba sidava sabula mindigan gwubagwa diga gwuba tuga muda sabula min diga barga, to kaman sabula barga shah shah shah nina ba sabula bar bagabaga juji dama barga makisgant kisga ming wana mabargida barga ina barga barg divakaya masga masg ma hudvigaga kun ma figara fig hirdig kuda, min wan kuma mai mai figara fig hirdig kudi mindwau ki sabula ma barga barg divakaya ka sagal didigitaha ma hudvigaga dira cicici hudviga gi zan maraw dakumi mathy zigan takiya wid wid wid takiya zan di marawa vigagin hirdak dika zawur bi auw a baga dadar main dukwuna ba ba masa diga biligiyinha awura muda baki bakir bad sabuli a bar nih divakaya sabula kwanag avigah bi mingwan ki sabula ku vigaga min ning ming ya ming ya vaviraha ming ya aya aya pihpusaha, to kun ki sabula ma barga bar divakaya, to kisga kun badim nan dirbiban digiti sagal ma hudviga nga. Ma hirdi navgaga ma madgula amyamiyam na a gata gat kin kin sabula kaman dudu supa a'a kunna bayan kan kan sabulan sabulan adge hirdiga, ma masga homa barga bar divakaya to ma barga bar nin di sabulu na anigaba anigaba agabar divakaya hirdigna rigan maithy thanin hirdigni kagani vakuna thgkina thiga kidgiti marau to sabulan an an huba sidav kuma bawai aibi wanna diga bargbi sabule a guba sidava minga nih guda kusa amuda diga kamiruna awara muda diga guba sidiva daman sabula kamiruna dugru ənwanna abargan sidav divakaya ba sidav dikuna ma kudigani mai ciwa takiya sit kisidavni ziga samaru sidavah maga bardin sabula, ming thab guda kusa muda sabulna ka tavtiga to kuha diga baraga diga bar gyunwa awara muda kin kin dagana to dakun dai muga to savasig dama zamaniya taki zamana thaɗa kuma munga badgan an hudga kusina ənwanne nal niga kidga bargana ming wan ciwa takiya maba sabula thankina thiga diga barga diga huba sidava amma asaliya.

Anzu yadiya maga guda domo kargara karga haske kaya amma atampa kad zigdizig so bakwah thawah kun sabula barga ənna mainin kwudavigi digit kwudignina maggabarga diga da kuthiru sabula muugwa tivak badtivga mingwana lagak diga hirdiga girbits amnaya pimpusa ma hadviga auwin maina badzada bazga kuhudrigana di masa walna digatirna masgnitir dakunna, toh mun wana sabulaha shakh shakh nina man man man kidba barga shakh shakh nina sabula guba sidava kaman sabula kamiruna magga bar dishaka anigaba anigalba til hilg kibiga band glas ba wid wawid kishakna to amma di omo mingwankuma badkunna maro sabula kimarunna shakn.

Zərha arsirgaka sirga takiya aun aun ya shakaha aya tasah baran madiga hubasidava mababi wagya-wag matakiya a'a kwana wayam diga daguba sidavarawa wayam diga barashaka arbarga sami kidga barga dada vakashaki kusambi kumin vakaba ka vaka barashaka, kusambi kidga bara shakabi kusarubi kidga barashaka ambargen disidavi tagghar takgnin kzərha maga min niya baba bar didaadiya sirgasir zər takiya əy tasgturu tsagnin takiya diga barga ənwanna makugudua agga maitakiya agga bukcewa takiya kunna maro wanne zamzig kivuk din barg dukaha kin zərh, to zərha magami nih baba takiya dzakagan bankuna ko digal dauguda ko digal da makaranta ko dama thala ko vavaka dzahava to zugubi duniyyi zinga ba cib kathagana magiga giga ka bara kathangana sabulu maro gulal gula libab kathan na chip chip. Agga dakisgana kathangaha barabaran na widwa wid agga da fi figana kadgi agga da sida dala kathan maga da dagala barbargahra cimak cimak to cimate to kagani maraw nan nan zər dikwaha, to ming wana matsaggaruya zər ciwa takiya a'a ciwa wannin dulan adgan waiyadi agga bagar nin biya zər manigy yandi digi bag nin biya badga bargina agga buldis ma haya, da kisvant ma haya guya dasa kisukis nagwa a'a biyaga da dasa a'a bulavim ma bayan gida kagani, vakag bab wah to dama digita digiti agga bagni digitər agga ban nin mahnaha inwan nan zer inwa tagav cewa takiya zər ma baga wayawa vazaba digiti bagnin babar didaada, macewa takiya yude kirkiya nuda jijira awaran daada ardi baba zərh dukani ar zinga ba zərha gigira ma liba gajanj babar di daadi ar maya ziga lapi, zərh dakuni armathy zinga lapi bi ku ardigal da ma makaranta ar sabu bad ya hajanjah bi ar mahnaha ko ardigal dagal ma thala.